Aine min apun apan mikuna mikuan, apun apan apun o kape rakoan babiop poim era neko moi paui eivo askopan eran kaperako oupauoim ne, aus keki pam aui deli manuan keri poi mit osa amai kaperakoan bipoiemit mara. Kumit era manin nia poi emit era isikai onivap pai emit ne era apun era. Moino kaka rapai ran era tauaran gold nia popenit era, evan nau o <noise> okoro. Okoro nauo, okoro neri pomit osa okoro nau o okoro miku pauom oit makasi keri poi mit ne kumit makasi aine eran kaperako oupa woim era toum. Apan dam deuman kaperako oupum kaka rapai ran apaun nuan deu manuan apaun puro pep. E- <noise> manap kaperako keri pam totonasin keri poimit era asikopan area wan, o aus nio pen askopan manin nasin nuan ai osa. Osirop toton nuasin oin era utu puaie kakan tamakap punoi eran tamakin keke punoim, aus <hesitation> kaperako ouopen ai, paui era kaperakoan okar oupaoim evan evan avere pan tunan pura pawoim. Osan oinom punai tamaka nuan deumanuan usim poimit. O <noise> kaperako eran nuavat okoro makasi keri pam. Mam biki poimit ne kaperako an taun niai e ma biki oim da moni avan moi keri poimit makasi babiop poimit taie aine min askopan eran au sirop. Os pura puaim oinom kaperakoan biai num puai, eram area wini pai era, manap mavan kapera-ko eru panu aie osan tan aus nio pen bava tapan. Osani ta dui dui keken. Ma area atamo dake ai, osa kekeon ne, e mavat okoron avere pan tapunuai manap aine biai tapo manin biro roit ne eran noavan babion biai tan biroroit. Aine min oiran toton kaperako oupa ouim oinom paui apan keri pait gold oit neko oinom dake ai apan keris oien neko, keri pum apan avere ou- oim neko pake aine min pau doven, kakan nuan keri pueroit aine min apaneke nasit taput utu puai line ne nia panoi mit, inda line manit no evat-no. Evat nano ninda evat nianam deumat, ninda deumat ninda makasi deumat niop poitera makasi bitot tan ne ou poimit toto nasin era area neken apan atamo tanai moino gold nimpuai moino, karato atamo kanavin, kompani boira paru paru erasin keri poimit erasin okoro nim pawoi erasin aine omainim kaperako ouan moi tan sarim poimit oinom babiop pui mit oin moi tauni sarimuoim dam oin nim puai e era kaperako dupum pura paoim eram deu manuan uka pipavoim aine min nasitoan moto eroie kekenen kainkain okoro keri nua pan ongo tap punoim kaka rapai ran onibap poi mit. Uruain nio pen era, omain tan omain era keri pum usim poi mit era osa makasi manap <noise> main da osa ai, eran noat gold mavat keri poi emit osa e. Aine min oit kekeion ne, kerioim da eran noat manit nim punoi, kakat era avisiko nupat, aviskoera avere aruruvi <noise> ora makasi keke overa ne mam takean ukuen <noise> ma ai take an uken mai diki diki a aus moto sioim dam babio poim. Babio poim da kaperau ounin. Nasia tan ne ou paoim. Manan, omain tan ne paun birou itai. O tuton eria isiop tasim oimit nei nemit e o eria i, era. Ainemin eran oupa oupuen. Tamaka pan eran no uan era okoro pan tamaka pan era, nasin sipori oimit, kakan tama koit, oiran sisi uanda sin apaneki, kanan uait eram a sisiu no pau uam namioim dam mit, ma ruain ponge moiem. Ponge pum urain oit keke puum wai. Moit avere pai tapou upupiem, touton oiran nepa, omait oro'ain tamaka noimit oroi, koupan tamakan ni deuman da daka reke pum. <noise> Tepen tapan tamakaman omain kosimari piomit. Nasin noa pan tatuun Kos mare piepen, evan nio pen, aus pura raun manin apaun, apaun aus nim poit aro tare, tatakot tare iro mara kau op pait os, os, osopan omain. Maini poven da era okoro annoa tama kakai nim puai ne. Omain tepen tapun omain. Eran kaperau oupum niakot sepuaim. Mani tom tanau nia pum. Manap eran tamakan biran. Osi rop oit keke pawom, kape rako okoro pan avere pan sikirikia. Tama kapan osirop paui makasi osa makasi. Manan neko apan kerisoien nekoan dova tama kan ne, apaun nuai ruran monioven ne, oit dake <hesitation> mava tan ne tamakon mava oko benut nature nio pen ai, oko benut mavat. Manip pun na nia oit tan inda oko benut apaup pan noit eren tunan era. Tunan eren tamaka popen manap toton eiran apan mangio noim. Evatop douen apan kosi mareu roit era omain kosinga repauoi ainemin. Avaio pa deven apan osa, aine tamako pan tepen kosinga repauoi. Tepen omain kosi mare pauoi, devasin kosinga repauoi, omain tepen era aro, aroko pura pemit aine apeneke era omain osa panuan, manap ainemin kumit apan mangi nionoim. Avere pan kos mare paoim manin, oinom misiu pan dakon apaun pai oupa woim. Eram o kar oupavoim, tunan pura pavoim era koporio eupavoim. Osan kaka rapai ran era osa manid pipure vait e ai pai osa tan manip pipurevait imip pipurevaie. En nau o era maran osa tama kovoi paui makasi oupum tama kan dumanuan usim poim. Oinoimit avere pai usim pawoim manap tama kan osan avere pan deumanuan tau ara purai nanga. Avere panuan apunuai dake miku pauam osa rake ai. Manap oit ne kokoeo pen o omainim osa apuan mine ai? Ai manin tan biro voit apaun tan? Manap oro tamakom pep, tamakan nepum pep tan kerian tan, era koporioan ne tuto nimuoven. Oit aus o osa tan nununua pan ai, mava oro devasin kare pievait mava ma makasi ava nonosit mava, oro tatau pueroit era, os nenuan pep uruain pokem roit. Mava tatut puro pevait mava ustoiran, oit nenuan pep uruan pokeoim roit ono va tatut pura nevait. No okoro uapait era benepit keke pauo pen eran deu manuan kape rako ounua pan, deuman paui nim pavoi pep, mine deuman kape raut ounua pan tepen nim paoi pep. Mine tana pen tan ne, mineken natat. No avere pai kiwa pino pera akan eram deuman namio pen. Era aupaun main dake biki pauom, diki rake biki pauom, omain paun makasi nim pauoi, deuman mine utu pen osa. Aus dovin apan dake dake pure vait osa, manap oit kekeo pen. Iromara nanoin avai iopa? Nesai tau arom era na omain numa kun-an tatu pea ait aus, aus uka piopen toton deuman osi rop tapi opet dake kepauom. Manap ne oito ngera pura purai dovoit. <noise>